Turkiape jaeko opa oyoaviavivino ereiko jae iroi jokope jare jakuvovi, iroiyeyae iroiyeye jare iviti jare tuisa ɨvira reta jae jokua ome supe ɨvi aki oyapo <hesitation> jokua jae iyikepe oiva <hesitation> ñanemiari ñai yae oime jokope öi mar negro jeiva oime jokope oivi